Ny fahanfantarako hoe banky izany anh, <hesitation> izy alongany zany tragno maventy be, de sy vitany hoe tragno maventy bi fa akao itoeran' ny volan'olona ziaby zaigny ma- apetraka amin-jareo regny, de misy tompon'andraikitra zareo akao hoe ry anona karahan'zao mitazona ny volan-dry anona, karakarahan'zany fahafantarako ananjy.